Ríí na̱ka̱ jayóó ginii rí naꞌni ndasko̱ꞌ ginitsu, na̱ka̱ jayóó inúú xndúdiin rí nudri̱ye̱ꞌ xúꞌkhu̱ má i̱ꞌwáꞌ iná rí makaꞌ na̱kajayóó <hesitation> kulántrú mangaa na̱kajayóó mágá, na̱kajayóó áxú, na̱kajayóó má iꞌwáꞌ inii rí nandoo naxnúú ndasko̱ꞌ mámbá ginitsu jma̱a rí nagu̱ma méjúúnꞌ, xúkhu̱ má mixtiꞌkhu inii iná rí narígá júbá mangaa ngaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí naꞌni ndasko̱ꞌ ginitsu. <hesitation> duun maxaꞌ, duun ra̱mbu̱, duun rúxu, duun xndú khamí rigá mangaa duun rí mbaꞌju̱, rí duun minújndú, rí naꞌniiꞌ nuthu ikhoo nathi náa̱ ginitsu rígá má duun tsú chákiin.